Angele non sabi ndeen miɗe yiɗi nande angele faa ɗo haaɗtata. ɗun waɗi so ane wela kan sanne haala kaa jaati. <hesitation> Alla waɗii duu mi janngii ka, mi waawii ka, mi faamii ka, miɗe gollira ka. A wiyan walaa ko ɓuri hono ɗun kaa.